Yɛka me ideal job a mepɛ paa deɛ a, nka adwuma no dɔɔso, nyinaa nnwuma nnwuma no, yɛwɔ police, soldier, <hesitation> wɔa wɔkɔ po, businessmen and women, immigration, fire service, nnwuma no nyinaa nso ho yia, biaa wɔ adeɛ a wɔyɛ a ɛboa ma mane no tu mpɔn, na mmom ne nea na m'ani gye ho paa yɛ immigration. Deɛ nti a m'ani gye immigration ho titire koraa ne bɛ uniform no, ɛyɛ me fɛ, bɛ dressing ɛyɛ me fɛ, nti na m'ani gye ho paa, m'abrabɔ nyinna ɛno ne yɛ adwumma a na m'ani gye ho, ne kwane a bɛfa so yɛ bɛadwuma nso no, ɔnnyɛ gidigidi, bɛwɔ border border so, ne bɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi mfa ade bɔne bi mmɛwura mane no mu. Ɛno nso ne ma m'ani gye ho no, sɛ mɛbɔ me mane ho bane <hesitation> ɛno deɛ m'ani gye ho paa, ɛno nti ne maa me pɛɛ immigration beberee no, bɛ uniform colour no mpo, ɛno nso yɛ me fɛ paa, ɛno nso ne ma m'ani gye saa adwuma no ho. <noise>